एमबुलेनस एक औसन साधन बाकी जाहाँ विरामी आदमी से लेकर मरल आदमी सबके इमरजेन्सी एक ठाउँ से दोसर ठाउँ के होसपिटल मे लेजाय ला प्रयोग हो वेला एम्बुलेन्स सरकारी से लेकर अर्ध सरकारी हो सकेला जौन इ होसपिटल के प्रङगण रहेला जौना समय इमरजेन्सी परेला तौना समयमे विरामी आदमी के दोसर असपताल में प्रयीके ज्यान बचायके काम करेला ।